ثلث ساعات باليوم احتاج ساعه اقضيها قدام المي بمكان هشكل مصطبه واتمدد قدام المي بس اسمع صوت المي اشتم غيحه عيون المي ارتاح نفسيا يعني كلش كلش راحه نفسيه اذا قغيب من المي وهشكل اجواء ما شاء الله